Ewa i- izy ity zany, antsika tia aomby maty fa: fa io zany misy koa zany <hesitation> kabaka zany tsy voatery asianao aomby maty zay vô kiasy e! anao anao afaka <hesitation> ein! Mandoky ein! Manisatry legume anô ataonao maro karazana zany legume io ataoao; avekeo sady matsiro, sady mety amin'ny fahasalamanakay tsara koa.